Näütüses nuuq gepardiq ummaq üteq sääntseq, kiä lühkeist maad joudvaq meeledü kibõhusõga juuskõq. No sis nä saavaq tuud umah jahimeheeloh ärq pruukiq, et vähämbit eläjit kinniq püüdäq.